Kolong’o ekiditeu kosi wazaz kosi pee eee aminito ng’ide yaazi losukul, arai ng’ide ng’ide epewoi esomate luayakatar ng’ilopecheki ang’arasit naeyarete ng’ide kech lolukulio, lakini suwa kitanonio suwa edungi ebei, unakula eng’ol, tonakuja supu yake, tunakula tu ng’ibere kamata ngulu, tulikuta ya amoni tua nyama ya dong’i, edapal, ng’iirutio, ngii ng’idong’a tunakula hiyo ng’akalabio, edome, esekon, ng’akoton tunakula hiyo, wazazi wetu kiki tanut suwa angibere kangulo paka atopoloto alorot, ng’akot ang’akinei atamata ng’akot, idorokinio dai atanyama emuja, kongina tu, tanyama ng’iberei ng’ulu paka kitanut wazazi kosi aibere kang’ini paka atowosuto ng’akoto keya, akiring’i tunakula teyeyia ng’akoto atanyama, nnyama, ng’odunga ngii beyo, ng’aa tara, ng’iiruto ng’iidung’a ng’idornou, ngiberei ng’ulu ngesi anyamio suwa paka ang’omo tonakula, iberei luenyamio daang ng’ulu raiya ng’ulu daang tulikula, tulikula kitanuneta wazaz kosi jikia atananguneta nitokona ne. Natokana king'arakinia akuju atana ngeta ne kinyami suwa ng'iberei ng'ulu. arai ngiberei arai akumuj kosi nyenyara suwa wazaz kosi losukul amakatar ng'iche ng'iberei luaeyareta ng'ide kech losukulio. peaminto ng'akiro ang'isukulio ajamakinto ng'akiro esukul nyaanii ngiibaren. nyaanii ngii ng'aropiyae ii eyaare ng'ide losukulio. sai tokana ajokarosi ng'iraiya ng'akal ng'aaki ewkis ng'ide kech losukulion. esomata ng'ide kesh. kechii dai esonata ngirwa lu atomasi woi kumbe ejok iberebe esukuta. iwakini cha yong ikon koku losuku animoi king'araki. animoi epolote king'araki jiki kigirai ng'iiche ng'asikaria. kigarai ng'iche tomino ngiche nidakitari tomino ngiiche ng'imwalimo erai ang'arasu namoi akwar anamoi, nikol nabo neni. esomata tokona. ayena teni atamai kwa ejok iberebe esukul sai tokona ngiraya irukito ka ngide lukech alot tu pomone ng'ii ng'ii ikoko jik nakwan jik ka wazaz jik yasi losukol. Mpaka tanang'ae pom waan eyang'aasi tokonae jik esomata ng'idae lua ng'iturkana dae- akidwang' kolong' ng'idae lua ng'imoe elalak esomaate alpu lua ng'iturkana mojamoja luk keyekare itwaan keng' ang'arasti lua ayekar ng'ibareen mg'esi a esusomaate ng'ikech dae ng'esi tokonae arae ng'imujumbe ng'esi tokonae arae ng'igavanae ng'itungaa lukalong' eyaarete ng'ikech dae losukul.